Han mazian nɛ we nimu mu bera oyi diara me t mɛro mu wian a ho sistɛm ere mu wian a ho loziki ere abe mu'a hane han hanu'a nɛ a we ti'an wɛ na a bun wɛwa mu beso zo mi mu pantine a to mu wian we we dure a bun a mu cunu mu we ci'an mu wɛna yirawe a mu ji a a we dure